Motosierra jei supeva jiapu eh oimoeko imotor rai guinoi jaema jokua imotor raiko jae oparaiki jare ipuere vaera jokua mbia oyapi jare ipuere vaera oyajia pipe ereiko jokua motor ikavita oparaiki jayaeko opatga oyajia kavi ivira oyajia guinoiva